प्यान्ट भी अपन अपन किसिमके बाटे कपडा के पाइन्ट हो गेल कटराइज के प्यान्ट हो गेल औसने जिन्स के पाइन्ट हो गेल जिन्स के पाइन सबे के थाहा बाँकी जिन्सके प्यान्ट मे दुगो अगाडि जेब रहगे एगो पछाडि जेब रहैए जन जेब रहइए आ पछाडि जेब रही ये त मोबाइल पर्स राखेके मिलैय लेकिन जौन सबसे तन्की जेब बा त उ तन्की जेब कहेला बनाएले बात पैसा कौडी राखेला ऐसने कौनो समान बाटे जैसेकी उहे से नलेबेके सकी उहेला उ जेब बनाइले बाटे ऊ जब मे काहेकी बनाइले बाटे कि पैसा राखी चोर हो गेल चाहे मेला मे गेली कौनो धाम गेली चोर होगेल त चोराए के खोजी उहेसे हालिसिना ननिकाले सकी काहे कि थाहा चल्जाई औसन के करो सोना ओना हो गेल चाहे ऐसनका कौनो किमती समान हो गेल ऊ चिज खातिर जैसेकी उ जेब मे अटेवाला उहे से राखल जाइए। उहेला उ जेब बनाएले बाटे ।